Bu yaxshi, chunki sayohat insonning dunyoqarashini kengaytiradi, boshqa madaniyatlarni o‘rganishga va yangi bilimlarga ega bo‘lishga yordam beradi. Lekin ko‘p sayohat qilish atrof-muhitga zarar yetkazishi mumkin, shuning uchun barqaror sayohat amaliyotlarini qo‘llash muhimdir.